Organik sabzavotlar yetishtirish uchun asosan koʻproq xarajatlar talab qiladi, shuning uchun ular bozorda qimmat hisoblanadi va ular organizm uchun hech qanday zararli hisoblanmaydi va sog'ligimiz uchun foydali boʻlgan mahsulotlarni biz ulardan qabul qilamiz, shuning uchun bular biz uchun sog'lom hisoblanadi.